<noise> yu or or lëꞌná nlas c̲h̲ak ldoꞌná, giend bekwaꞌn gunn- ná giend chu lo inená yu or nap lëꞌlá xiab nis loma nlas c̲h̲ak mas xc̲h̲aná sianá lo dengidná, lo demaꞌnná nap lëꞌ man c̲h̲ow nap lëꞌná tselaꞌ man, nap lëꞌ man xgu gilugit xwiyma nap lëꞌma xc̲h̲idzaga or nap yu or nlas c̲h̲ak ldoꞌná lëꞌna kwaꞌn dzakná, lëꞌná sia xlab libr xlab o ti biblia xlabná, ti frase nap gunu xneꞌdz xneꞌdz konsej loná lëꞌná sia gunu gunu lo c̲h̲unn- ná, naꞌ xne wen wen gunu c̲h̲uꞌnn gunu yuꞌdná y c̲h̲unn- ná sentir wen, wen. <noise>